Naré bxady bdauá cun dó xiobginy lanyí plat' bëzh, uma primer xa izetá xina rac'che bxady, xinizalan que primer zoób dó nyis, indieby indieby ni chiru chemaa logí té chi gaty nyis ndámaa riéniruba, chi chilo chi idyieni nyis ndá gí lomaa, ziega con cuidad'gazi idyien te loque ndán, chiru chiadymaa cun nyis naáld, cun nyis naáld gí ghídyié ra basure lomaa, ra gyízhi ni rgánemaa idyien, chi lamaa ngyía ngyía chi chamaa lanyí tïé sartén-sartén, chiru rïé izhí maz bal limgí lomaa, bebega nubéz chon ni, tap' ni, gái ni, depende calotíza xi manytony za namaa, che tïé mná xtyiazh, gula ztalegarun gula doóízini nubéz bal doóízi namaa, che dó ziëdy zïéti diz ni run guzt' la cad tïé buny chi cun gyíét ni lanyí tïé plat' bëzh maz tyop ndá ga zi queity pa' gyiu gyiu ni techi nizh yu rzabormaa. Chi después de ríé gaimaa como unos ocho minutos gula menos ru, bebega, gula diez zana, gaimaa idié xgug limgí gí lomaa chi lan bana ibiz chi-chiru gizemaa fuert' gizepamaa, gíbizhmaa tïé, tyop, chon, té queity chic'dimaa xangí, té igyezh zac'maa, té queity za chic'dimaa. Chi xiobginy gac'che primer'te xgaa gai gihín-gihín biz cun gihín culory, xi lan bilo gúi xi lan ga sartén gí gai-gai btíozh, uma primer'xa gai xi chady gihín, rop'te ra clasy gihín chi gyíét ni lanyí plat' bëzh chi che dó ziëdy loóhn té chi nizh cun dó nyis chi lan biet' biet' zac' cun ra semigyi zecru zecru gyíét ni chiru che btíozh loóhn té chi che dó nyis'e loóhn baichi zíetí diz rac' chen, baichi mer ladiz nan.